Ñy fomba firioriovany ñy ramanavy moa lafa ñ'andro maîky: -Mampiasa feo añabo i mba tsy hahatrobo azy. ka janjiñiny amizay ñy valiny feo iñe lafa i handeha. manahaky anizay avao ñy fañadiodiovany ñy lala ombàny mba tsy hahatrobo azy.